انا بشتغل دلوقتي في مجال الاعاقات يساعد الأطفال الي عندهم إعاقات وطبعا الشغل ده بحسه اكتر شغل بطلع فيه طاقتي واكتر شغل بحبه لاني دايما بحس أن انا بساعد اطفال محدش مش اي حد يقدر يفهمها مش اي حد يقدر يعرف احتياجاتهم ف دايما بحس شعور صعب ودايما بحسه سهل يعني علي قلبي بس صعب بالنسبة للناس لاكن الا الشغل مع الاطفال الي عندهم احتياجات خاصه احلي شغل يعني ممكن هتقابله في حياتك